ताला हमें बहुत सारी मायनों में सुरक्षा देता है। ताला जो है, वह घर को चोरों से सुरक्षित रखता है। लेकिन ताले की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वह आसानी से खुलना नहीं चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि खुलने में बहुत टाइम लगे। हमें अगर घर से कहीं भी बाहर जाना हो, तो ताला हमारी घर की सुरक्षा करता है।